Di eyim. N nam eresi eja or abhon ame a ki kare m eresi fafa nong Blessing ejame a bha kəm ano eresi n ki kəm n su nji karang n kim e bhi, ka mme eresi e ka bhi e ka re mme e bho kot əm. Eresi ejame e ki bhi ere n kim osep ome, ebhu n kima osep otibhe o, n kim osep otibhe ome o nob nong n ki menghe o di eresi nchane. Osep otibhe abhe o ching m ka ntung N kim eresi e jame n tuk n kak ka bise n di n yuri. N kin n ki. E ri <hesitation> nji nne nyo nkua nju omen bak ye, ye erong a yen erong mme n kim erong eresi na osep otibhe. Ojofu erong a ki kǝm abhak m erong na osep otibhen di. Mme eresi n kǝma eresi ejame n kǝm nji ebhu nji <hesitation> ejire nji wut e kpanghe okpang n ku su nji kparang n chak asi ka nji mba kǝm e bhi, n kǝm osep n kanghe nnyam ame n kanghe osi, ebhue osi n kanghe osi ome n kǝm ndi goghe goghe. N yuri e ri m afo ka ebhi n tughe n dik mfin a chibhe abhik oru ejame a hae a bha kim enyane na n jeghe o man nji. N dik, Nkima eresi n kim eresi ejame m menghe nong n kima eresi ejame, n kim nji nong n ki di nji e nobhim ka biji. N kim nji nong e ki nobhim Eiji eme bi nob e kǝm ayung na osong biji na nkim N kim, n kim nji e nob. Mme mo kim eresi n kima jen? mme eyim-edim n yi o kim, mme kpe osep n kima. N kim osep ome fanfa nji n ji nam eyim eme n kuri. N ki kim mbi n kim osep ome n ji gok nkon ame n nam nfune ame n ki kim n nam nnyam ame n nam ngu-nnyam n ki kim n di n mo kim se jen efame n ago n kima eyim-edim n dik n kim eyimedim eme nji o di o kak ka oya na e ri eja-o. Ojofu ookpo ane mma tat a bha kume a chibhe a dik.